uju kabaya pake gia ge ngone oro kabaya ma faja rasi ngone tono ena sejapu serinso rai ngone oro bundur la ngone bundur ena sosado koroho rai ngone ciwa ena toma ake koroho almoi bolo almolofo bolo alrange sado ena na gabu ge sira rasi rai ge ngone fri ena la ena ma ake ge hotu anggena rai ge ngone dide ena toma dide dide la sodahe wange la ena hotu, ena hotu rasi ngone hoi ena toma dide dide enggena ge.